Ore no̠ ma wo evao isoko na no mare the ro ke oma mi isikapa na awo edhere bu obu no aro the ri ejo̠ ma re the ame edi evao isi kapa mate muibi di the ibiedi na je ye no ma re w ma re muo erase the ma ve kuo ame ibiedi na ho erase na maje kue fiho̠ isibapa na isikapa isi isi isikapa na a <noise> avo̠ ibiedi na ave ti ye kugbe ije ti ye kugbe no na mare fio̠ mare fio e̠ e̠ eware no ikio̠ko̠ iziwo gbe e kwa kwa ni kioko ti a maje ti fi eware na fia no i ve ti ye, ije ti ye no mare̠ re, uje ne ere no ma wo ore ofa saga evao erase na evao isikapa na ejo̠ ire tho eno̠ are̠ reho o̠ ofigo ero lu ejo̠ are the eno̠ are̠ reho̠ ibio ame ibio ro the eyena yo̠ abasa no me̠ rie̠ kpalo̠ isikapa ya, then uje nere no mare nyaze edhere se ogwo, ogwo na evao isoko mate biti the ogwo ma re de̠ idemevo mare wo ozi mati kuo̠ ame fiho̠ ugwo mati kuo̠ o̠figbo fiyo mare fi iziwo fi ye̠. Iku nana mare te le̠ iku na ma ti le iku na ino a gwo̠lo̠ no̠ me te lo̠ho̠ ma sai fia ye̠ ere eware na re muo eye oje ti ye te egbe jo̠ mare ti fio iye fiye oghe̠re̠ eri no̠ ma wo no̠ a bi fiho̠ mare fiho̠ no uje ti ye te egbe jo̠ no mare ti fi uke fiye mare fio̠ eno ee e deko̠ no̠ a luze no fio iziajo mare fio̠ no̠ je̠ were maje ino̠ o̠yena no uke na je̠ ti avo̠ eware na je ti ye ku gbe no mare re rue no̠ arobasa o̠jo̠no̠ aro arobosa wo gwo̠lo̠ we̠ ve̠ biye̠ fiye̠ whe̠ gbe̠ ro̠ owho no̠ o̠re̠ re arobosa na we ve fi ererie̠ fiye̠ but wo̠ te̠ ro owho no̠ o̠re̠ re arobosa we ve fi arobosa fiye̠ ije ti ye kugbe no we̠ ve ti da ri be̠se no o̠ te ro kpo̠to̠ egbe na we̠ gwo̠lo̠ no̠ ite, ije te ere no whe̠ ve nyai fiho̠ oto̠ eyena yo̠ ekwakwa orei jo̠ no̠ are re ofa ame-edi mare mu ibiedi the ibiedi na je ye no mare te nwai <noise> mare nwai fiho̠ epo̠to maje nwai fiho̠ epo̠to no mare mua the ere̠te̠ ho̠ro̠ ere̠te ho̠ro̠ eje̠ te ho̠ro̠ to ogbe mare kwo iziwo fia. maje kuo iziwo fia ne mate kai omo ke ete te kpo to gbe jo no ma be fi iye fia maje fi iye no ma je te je te kpoto oghere no ma gwolo no u te ogbe no ma e jo fi unvojo fia no ma re ti fi unuojo fia iziwo na ha maje te daye no eware ekwakwa no mare theri uwoma no okpo te egbe no ma gwolo no mare je yeri fiho oto oyena yo ekwakwa ore isoko mi jo u je ne ete no iziwo ovovo iziwo avo na ma te bi tho ovovo ma re kuo ame fi ho opotic the ma je kuo ame fiho ugwo na ero the ma je kuo ame fiho ugwo na epot ro the ugwo na e ame na je te horo te ogbe no mare fio iga iga ri fiye mare jojo emi igari fiye or iroro mare fia wha gbe wo ire ro ha whori sai ro igari ro the who i te wo iroro wo re ro iroro ro the eje horo uje ye te ogbe no wore woze woze ini ye fiye no were ti fi uke fi ye no who re kei uve ore muo ekpo oremuo ekpo ore muo ekpo oje te kpo ti te ogbe no. wete we ti fio ugwe aro ekwakwa no ikioko fi ye eye na eye na yo no me bi dhese na yo ekwakwa ore sa no mare re evao mare lo evao isoko evao iziwo re eno are se ovovo uje no ere no ma te wo iziowo ofa mare sai iziowo oto <hesitation> egwo efa a re sai no oloudo mare sai iziwo oto iziwo oto na ga no mavo we keria na we re to lo ibi ziovo ze we fia ho udo whe re dua who ve kwo omo ame fia wo ve gwolo izo imiyeze who re fia wo re lo izo imiye na kpobi kugbe re o dina kputa omojo who re te ro imiye ro to fi ye re who re te fi ekwa kwa ni kioko te ugwe te ekwakwa ni kioko ro fi fio iziwo na were da ri se iziwo na re were owhe unu, where ro iyeno we ro to fi ye na were te gwe rai omojo we dina e dina kuoi oma kugbe ame an omojo oyena yo ore mi ahwo isoko oyena oye me rue no ma re re.